Mopëtï ara ndaye astronauta reta, ogueyɨ mopëtï planetape, jare jaereta oesa jokope oïme ɨvɨtu, kua yande ɨvɨperämi, jaema jeireta vaera oïme yepe ïru planetape yaiko vaeravi